<hesitation> Biby zany rehefa hoe andeha <hesitation> mamakivaky désert zany anh, ny raha ataony alongany mba ho velona izy anh mahay alongany izy hoe misafidy hoe andeha akaiza marina désert arahako ty fa sy hoe hoe izy sy afaka hivelona elaela akagny de mandeha mitonantonana akagny. _x000D_ Sy karaha ny rameva, rameva zao efa zatra aminaty désert, de afaka manangona koa izy anh hanina ananjy iaignany akagny de afaka manangona rano koa izy.